اكتر شخصية مؤثرة بالنسبالي واعتبرها ملهمة نجيب محفوظ هو اديب وروائي مصري كبير ألف اكتر من خمسه وخمسين كتاب واول مؤلف عربي ياخد جايزة نوبل فا دا بالنسبالي شخصية ملهمة واشتغلت على نفسها وتعبت ووصلت لحاجات كتير وخدت جوايز